हिकिन्गो बेओरांग घ अग बेगो तेऊ बॉटल तातोक। क्युंकि हिकिन्गो बेओडुंग ताा प्यासी लगेतो। द्वाा तेे तीन वारको पोरेतो होदो पता मणी, इसलिए तेे जरुरी तोो। आइ अग सुरक्षा ताँगेस घ हमशोग जांगलो हइकिन्ग लानो बेओमा घ छागो चाकु डेकसे तातोक। आइ तेे वारको बेओडुक होदो ल्यो पता मणिमा घ मेे परमों ताँगेस शुपक्ष माचिस लेे तातोक या छागो जावलन शीेल पदार्थ लेे तातोक। आइ हुडु अलावा घ अग इनर्जी पोरेनो ग्याच हुडु लिए घ शुगर कैंडी तातोक ताँकि अग बार बार एनर्जी पोरेनो ग्याच।